रसोई में खाने की बर्बादी कम करन के लियो, य उपाय कर सक्त: समान मात्रा में खाना बनावा: ज़्यादा खाना ना बनावा, जरूरत के अनुसार सी बनावा। खाने के बचत क संग्रहित करा: बचे हुए खाने के सही तरीके से स्टोर करके अगले दिन इस्तेमाल करा। फ्रिज का सही उपयोग: ताजे फल-सब्ज़ी को सही तापमान पर रखें ताकि वो ज्यादा दिन तक ताजे रह।